<noise> pus kujui kujui se kaung kuam de ranji kupu kuang ngul'ajau kuande se ba pus kunji tijian ngul'ajau kujui ni pe limiñ ngul'ajau kujui ndajap ka nignyiji kua se ba tu'u kunua y kua se mas lumei ne lichjam ne tameiñ pus manaje'eu ne ngukjue pa makanje o makatu'u y pus ya kua se bun'uang kupu lu'ui bakjep pa manatun ripiaikj ndajap chich'i ne bakje pus nese luju'u jui bae'eje ne manama ndeu mas se mas majaut pus mat kulejem chu'u pus bien ngul'ajau par el ke manama bien balei tameiñ bumang par manaju'u njua'al par manaje'eu ne le se manan'ia katsei pus balei tameiñ l'eje y pu ngul'ajau, ngul'ajau pa kua manadiu'ut karat kanjet pero pero kon kon kon kon dios kua manamep mabadiu'ut pos si badiu'ut se majau ni majau pero badiu'ut pus mi'ia rapu mi'ia rapu si ngul'ajau de kaung kunji se kuam mas tijian tijian tameiñ y kich'ijiñ pus lembe kua bakeje lo ke kua mananaung ljua lo ke lju'u ljua ngjue chu ningiji se ndulju'u pus nimiñ chu mani nimiñ ljua nimiñ ngjue los ke ndulju'u. <noise> y pus nimiñ ya rapu kupu ndukjue ngul'ajau los ke nduteiñ ndumbaik ngul'ajau ya kupu lembu chi'i tameiñ kje pa par mananjaung peo jai kua ba'ejei manataung rik'ie ndu'uts o yit jai mana'ei balei malajau pus tijian tijian maiñ y kunji pus mi'ia rapu pero no es kute pos kua l'eung kute kua limiñ peuk makameje peuk mú kute kunep mú chú o mes bupajats pus kute ni kua bataung nguang nguang ni kua bataung rapu limiñ nguan mi'ia pus mi'ia rapu kua luta'au kua lutsjau kich'ijiñ pus raket ngul'ajau raket mut pus ngjai lembu lembu dios kua bupe'ep rapu lembu kauk la'ejei por ke por ke rapu limiñ kua mananaung mi'ia rapu y y chu ya ni pep ngjai ndeu mas, ndeu mas pus ta'ejem kua li tijian ker kua mananung pero kujui pus pu l'ik mas majau rajuik ni pep balje'eiñ nduejeiñ rajuik ni bajaut pus kanjet se kuma ndadiut ndeu mas maiñ pu'uik rajuik se kuma se rama lichjaun ya li bandaikj li rimjiu'ut o ya jai li kadiu'ut pu rajuik peuk se kua tsju nda xiki'i rajuik kupu kat. <noise> kupu rajuik batsja'aut jiuk ma kundajau manaden ngumje rajuik kupu kat kibiajau kupu lu'ui ni pep liljit buruan tema ni pe buruan nan'eje ni pep bal'ejeiñ maiñ duejeiñ ni bal'ejeiñ rapu kari ke rapu se chu limiñ balei balei saria la'ajau l'ejeiñ ya rama limjium ya chu mas sunjue'e, sunjue'e mas manup rapu kanjeet y ringjiuk maiñ ya ni pep sau l'i kiuang balje'ep si no ke maiñ ya buruan ngulja'au o jai jaut lje'eiñ y timbiaiñ kupu ya pus si sunjue'e kanda manup kauk kauk lapajau si sunjue'e sunjue'e de batei batjuiñ rajuik manup limiñ jui dua limjium ya ni ndu'ut batu'uts limiñ jui dua ni rik'ie bateje kijiaun jui kibiajau pus si sunjue'e por ke kauk la'ejei rajuik manup ni kupu bakja cuando nda nama ludiu'ut nda ngurui kua jui xiki jui ndunu'u ndudiut majau chi jui, jui nama badiut nichiñ pero cuando ya jui badiu jui ya lusa'aung na'ua jui ya lusa'aung jui liñajau lixa'aung ne manatsjau jui mujut buruan y ya y ya kupu jui rama batjau saria ke nip bajau y ndeu mas pus mas majau kauk la'ejei por ke kujui tijian xikich kat rajuik pu'uik y maiñ cuando rama mes pikie. <noise> mana'ja jui ngunue lijiu rajuik kingiep kat pero si majau ndeu mas pu kanjet se pu'uik chu mut chu ya kikjit li l'ik puma buruan ngulja'au kuas kara bumjeiñ kara diez, once ringiji ya kikiji puma ngulja'au buruan ya rajuik ya ni bupuik ya l'ajau saria lje'eiñ jaut bien sunjue'e rajuik manup chumani batei bumjeiñ re l'ik ya ni likjiat se ndeu mas kaung ndadiun kaung ndadiun kaung ba nu'um nda xiki ndu'uajaun nu'um pero chu ya mut ya y chu se kua lumeiñ re kanjet maiñ pus kua likijama manatsjau ljau kua manadam dios o malakeje hasta kua mabatsjeng a kua ba'ejei ke ke si no kua majau kua manamei kanje si majau pero pus kiajai para kaung es nda jai jai para kaung de xikiung mas kua xiki ndujuiñ o xiki kiuang pus es jui nda ngul'ajau para rapu kanjet jui jai jui malabaik mananui manadajuik jui y mandajam dios o jui maiñ manaku'uts ne ngurui mananu ke ne lutsjau kere lutsjau de likiajam kon re mujut re bimiujup ke por ke kaung maiñ tumeiñ nukjun mununun kanda, kanda na'ei ni pep deuk re bimiujup mujut por ke rajuik ya ya ranji kunjut rajuik ya bat'ei. <noise> balei saria batsjau pus kaung likiajam munujuam dios kaung como como xikiung kua xiki kiuang pus jui es por ngurui pos jui ne kanam lu'ui ba'ejei per mas kanam es es dios jui ne maduaja per mas es jiung maiñ kua jui se xiki kua lumei nadajam dios de likiajam kua nda ngurui nui ngurui miak lumei kua likiajam kua lumei nama'ai jai ba'ejei ne niñja xi'iui kua lumei lamaiñ ninguian ningnuian para ke para ke jui re ripiaik laju'u kua lama'ap niñ'ieje dios aunque rajuik ni bumjang pero kaung xikiung likiajam likiajam kaung laku'us dios para ke rajuik nda kunju maiñ latju'u laku'uts dios kauk rapu re la'ejei ranji kusap. <noise>